Do të preferoja të pija ujë me gaz sepse ka një shije freskuese dhe më pëlqen ndjenja e flluskave. Uji me gaz mund ta bëjë hidratajen më të këndshme dhe mund të jetë një alternativë e shkëlqyer ndaj pijeve të gazuara.